Nëse mu kish dasht me e kalu ja mëngjesin ja drekën ja darkën për ni vit t’plotë, sigurisht që e kisha kalu darkën, për shkak se mëngjesi edhe dreka jon shum’ t’rëndsishme për me ndihmu me përpunu trunin e trupi. E darka osht edhe s’osht e rëndsishme për shkak se mushesh energji tu flejt.